ذات مرة، في أثنائ إحدي العواصف جُرفت سفينة غامضة إلى الشاطئ تجمع القرويون حول السفينة، متسائلين عن أصلها وما تحمله من أسرار عندما اقترب أحدهم، إكتتشف أن السفينة مليئة بالصناديق المغلقة، وعليها رموز غريبة قرر مجموعة من الشجعان فتح الصناديق، فوجدوا بداخلها كنوز من المدن